Ny fomba fanapahako hoho mba tsy haratra ah <hesitation> maka an-lame zah ah de asesiko tsara eo amin'le sisin'le hoho efa hotapahina iny, tsy atao lalina be, de tapahako moramora de atao ohatran'izany daholo ny hoho rehetra rehetra ,rehefa vita izay ah de sasana amin'ny rano sy savony.